Jeta yepe oime jokua seta jei superetava jaeko ereiko yauvano jaema jaereta oyeapo vaera jaeko jaeko yaime reta de cultivo seta silvestre erei sete de cultivo jaeko champiñone chitake jokua iru retra jokua retako jaeko seta de cardo jokua iru reta jaereta jokuanunga nunga reta oime oyeapo yauvaera